<noise> <hesitation> Ny famariparitako an'igny zany laha amiko manokany, amin'ny alalan'igny zany ijeren'olona ny vidin'ny prix-n'ny raha iabiaby. De zany hoe amin'ny alalan'igny ahaiza ny prix satsia tsy ho araky gny olo zany le hoe aaa zao ne vindin'entana alainao io na hoe manao an'izao. Zay zany fomba fampiasa azy, famaritako azy.